Udia ami mmade nka ke efuri uwem mmi edi efere ma usuñ. ntak mmade efere adia efere adia efere adia usuñ amum idem enyene odudu siak nnyiñ nfak nnyiñ mmade e edi nte asañade etem e. asañade aname k’usuñ emi enye eyie tutu nte asañade anam e. ntak mmade e edi oro siak uda e. enye odi mkpo emi onode fin. enya edi mkpo emi onode Fin ekeme ndida idahaemi amum fin idem tutu esin usen ubok mkpọñ. nda ndo Nmamum e afo afubrank e amum e enye emem edebi e ke efere adia. ntak mmade e edi oro siak esino. inñ odudo o. Ndida nnam utim emi nnanam mi. nyem ndika esino inñ odudo.